Kua tëtä jembiuregua mbaetɨ yaikuaete, kua iroɨpe oimeko aipo tembiu omborɨ vaera jete omomirata, mabetɨ aesa, jau jokotɨgua tembiuko jauva